वाइलेन जो हे ओ ऐसे काम करत हे। के जो वाइलेन के बो होते ओकर स्ट्रिंग के साथ जब मिलते। त ध्वनि प्रज्वलित होएल आऊ जब ट्रान्सफर होते वाइब्रेशन फैलते त। ध्वनि सुनाई देते आऊ ओकर म जो धुन होते। ओ संगीत के हिसाब से बजाना पढ़ी। तब जाके वाइलेन धुन के हिसाब से काम करते।